Secund mi al e pa ün prublema andé sü i auti mund, al e al e etico se se ti vade la e a ie pa gnün, s'a ie cuaidün ënvece ëntà laseie ën pace, se ënvece ël mund al e vöit a ie secund mi a ie pa d'prublemi a andé la e culunizelu e cerché d'vivi li zura